Ngagha mbetsa mbetsava ghaɗa ga garah hana giɗagiɗamanv kufte sayesa gola yanwa ana hene, kufta manthra san hine kufta ana giɗaze gh melnana ghine kufte giɗamu wude hine kuftee kwara aa <hesitation> man babluka skike naa mauwa kade magu yaka mghusha <hesitation> malahaka wude mamam ka kiha kiha ɗike ghade shiwernwermia behgha grahetse ghe to ngah mbtetsa mbetsava <hesitation> gi ahgh luw a henava injur yarwe ɗa jaw yarwe wuɗe shig e gheghe azathta imga kude mawe ghe gheva ngavude maka gheghiva manewe zaghe ah aknɗi a run baina gha da kalbla harkal gashiri grahartsa jwa va yarweta ɗagiah wuka kike akagh au here head manewe hegh hagh gratsaghs thawetghatsagh mai guru ag zaghe, shikin kagh thra gha n baighutse thraghatsaghen baigu tse ghe ghe juw yarwa ghe baiya arbaighutse ka da ghaya ka kaigdragh damine kalghoɗrah make nish ga ɗava ghiwa makenish ga. Tihigh gare gulabaghtsane kamɗa sa yeɗa yarwe ze ze manawga samaya shiri aza ghar guskefte saftsane saisag tsamand ɗaghe tsetsekishine sawetsaɗa jagi kashir ana kashir ama baiyan havah tsam telana hakare, ko deɗe kashinn ɗughu ɗalakw aka ghheh ama gidamana to shmya sagtsa mamɗa gulle ɗama naiɗaga ɗaɗa ghu ana muna daga wurghartsa ɗaɗe ghuwa ɗa sani yawa, sawe vaɗashirghe ɗaɗe ghuwa ɗa sani yawa, sawe vaɗashirghe kah gia kah gia kagh giah mane mane kagh ba auɗam kaghtsan la atsame to mane mane, mane ka kagh faraya maivajarha, bayan thrgate isawuɗe luwa azga melnana mana ah sawe newe vajarhana juwa makaranta vendre stadam makarrata, kamanɗa jachwa ɗam primary kanɗa jaawa kanɗe jaauwa to bayam jaauwa bsanɗa, katsaka tsananɗ llini kamɗa tsakka kamanv tsaka, mane mane ah mamemand vaga metse, <hesitation> mamemanɗ vaga hakare haka haka kamanɗ kada manah a jantse janghse jangtse mane mane ah hheda amand a hide mand fu auk ladi zeze sauɗa ngathra tsa gomnit veksaneva kamɗe juwan kasuwa azna naiga alla cifins tsaja nahna ga yayahmanɗa na mana zadharzaɗa lauwa to zaɗa harmanda bendir ga nera uku memetse henu kada zandnh kamte da saghag da la uwa skene.

Ajuwamanɗa makanta gulle saghenenuɗava a litenin ɗa sawa, kamanɗa jumakaranta am azamda saghaya naina nai <hesitation> ahga yayashin mana kunish tsa yayaghshir, ko jisus yagshiir ko dada shigir sa ghan mama makaranta ba ah ba kafe, kawuɗe wulkef to mane mane ahhazte ah ah anam digin naah kavayegh ga ga ghava jamaa gh de mebe a haste neskena ɗa man wuɗe i e kuwere, juwan dadga ɗadga wude tsame sakane hazste dama tafarkwa tartsa sakare sakwa buhatsa gari rugo katsa skum dari sako vamte jilekan nɗari jika vamanɗ ka aɗghri ah vamamolatsa giab mane man naina naiya ghaya da da wuzuɗa wurze sake ɗa ghucte gulte, ngashir maaɗa shi da thaah ggari roghtsaka ka wuzɗagusu nuk tsane na kule wudetsame gulle kaa juwa t hie gari rugh shme mane mane ɗa fatsuke harildil ga kaffe kawude wuzwe wude digamma naina gulle kaju guyuguya fura tsane skene skene, harke juwatsa fits nainahna gulle nga gulle gulle kulaztarva. Ka wayaran sage markarantse ka huya ghaya vadarghaya ka wainesagh markaranta tsa ngana batar ba shiki da imfeva, ana tahteri yah ah ahsuta daf ta va hufeva, ana tahtei tah <hesitation> suta daftava ghava to ɗaghumɗa kauwa kana ka ie baa ayay ga ɗaɗa uwa dam wusa ka wusaka mbasnika wusa kadeka ɗa sawesag ɗa mbe yarw gule ton naiah gughste ana manmakaranta tsa har naina wetsaja naina wainaya naina skene skene, zuɗve hagi vigama anake k eke har va mbase tsane makaranta tse harka guyel tsa wud k eve sajjanana gashi kuma ghalna sana kana ghe ghe sanama, wahal payaghchi mbasa jam gha mate mane kagh wainaya hartemavegh guskefte gulle, vagh ze <hesitation> mbalavugh kuve kagh zzenisa ga garahhatsa gulle, nainaha mbasnaya har mballardur theretsa gomnits kana, naviguite mbalhva skene haze juweve ka gida tana to fate fits hinana kana stsa wainanatsene ane ane amn. <hesitation> Taga diginanakana, fo tunda ɗaghewucle ɗa zamam ɗa ɗigina kauwa ka mammaren vajurha tama, tunɗa zaɗaghar vajurha, tunda zaɗagha guskafte vajarha, kamanol ka kawucte kaa a n kikarene vajarha, kamanal ka kawucte leaa n kukarene vajarhan kewa, kaɗa mbalalugh vajarha i lime isa aryalwal naah, ga melnana manda ngate tsama <hesitation> ampamtsa jamgh vas hi ju akatare alsajwe ce zakita nice <hesitation> ahzarinice an vijir tsane haste lea thau ɗa thuah az melnana zake nishi, azɗa ɗanagha zakineshi kwar zan zaki neshi g ite ai nga shiketse meneva <hesitation> waya ghar za nes in visir tsane ahzte ke kaɗa kaɗa kufa vufa amma zaken neshi gulte, zaahru za ah nisan gulte, ei melnanagh manda iyalwe kana ngan zake nesanva, ngashir kwara naishikki make gh hava, kanda kugluɗul ghaitamma ta shene ah melnanagh manɗa iyalwa ama ghalna koma ambaghe azamana zari zandadan virjir neshi naina bala vijir gulle kaza ghai na au, nga nɗishiki maka ɗaɗava az orte or guskefte temake vijir ka aizaghe neshi mane mante kae ɗgmai har naina gulle shir zarizan ga war ghar same gulle az guskefte. Skwalle bershike ɗalta ɗavva ga ɗaɗa shikine haghez guskete ke ka baa wuda shih shih shehne, am zana naa am bacla ghaya, mba zanana tsa mba wude iyawava ghaya kumge ghaha la cusa vude, naivude tsaka vajartsa ɗa manta ah jamga ngashisaka gulle va giɗa shium vajarha ie parghatsa vajar ha sana ndavkakama, vach gaski fataɗa fatz shira shkine ma ekuel kua shikifa ana me fata ɗavaga tsaga tsaga ɗaɗi zaga baya to anɗagakagha vajarha naina ghanga naina teghe shi, kagh tetegue ɗa zadar za shi ki ɗa wuza kuma nga wusana wusaka gulleva, to iɗe fate laughme ya wakana melne ga ɗaɗa wusate laughmeya ewatkoma, melne ja ɗaɗa wusate, shikin wuse wusate an ang fage ngawude, ghulter mbanuva harmai naɗa thargha an te viye haz haz juwa lea ɗigina, naina gulle nga nga ngashina wuse ne galle nga balka zaɗɗma fagava naina gulle naina gulle harthargha tha fage saka na harjuuwa shihe shene guskefte baah a wude arziki to ku ghalna sinama, kana ma ko mana bana naira ko. Shike ɗa huɗama nga wud bal jaw njauwuɗe ga vasarha nɗagte shike ɗa hu dema gmar sakda gandiwe to zegh dagheg vatarha ɗa tsakdu dagh dagisamma kulshike pal kude tsa tilma tsa tsu ɗa ghar vijirɗa lau a kagh gulle kiak ghar da kuda ɗagi pala, payvu ɗapayaleavha kuɗule ghada lau ata to zamane mbaghaya, shene haz haz ahz juwatana nah barba guskefreama ka we kan bar thmennvijire manahe gida wuddi shike sheke giɗatsa melnana iyalwa kuate kwaa aul tsama <hesitation> darasatsa janga muna ghanna kan tsa tsame wuate jjarasi tsa janga, kuu ure ku vasarha ku naghusha gamza gandina <hesitation> ahine ɗa za aru ana juwatsa ise giɗa ane ngava hitsa wahalva almine naa basi garndine shir shika manda thratsa gomrati va gamdu gama elmiva ko daghe luma tsaka a lauma ghalna shi au elme naishena naika ɗa rubuta naishe de de de haɗamam hsati dak elmimana sanaah nga elmeva za naa ngaka da tapha zaah tsanwa.